Ma juu iks pigem ilma gaasilda vett, sell et <hesitation> mino meelest taa lihtsält võtt jänu parõmbahe ärq. Ku tahtaq lihtsält <hesitation> jännu kistutaq, sis om harilik vesi kõgõ parõmb.